Nikan in pueblo cuando kasi in mezkli de diciembre aka yazi malhual yasi in navidad nikan melahuak kishmati yi teka in imagen den dia veinticuatro in tonal veinticuatro tikteka melahuak tlachichihua ika árbol nika melahuak hasta temua kilin padrino kin madrina temaka inye debe temakas in padrino ken tlajtlanis in este pues si in cosas den den por ejemplo esferas luces nin nin pachkli pues mo se kuika huan se kieste yahue kuitihue kuajtlan por que non mo maka pashtli kuajtlan nijki cuando melahuak san rápido ako kashilia pues kitihue pero kuak ti melahuak. Ojka timpo pus kuitihue melahuak kuajtlan ompa nijki melahuak tlen pachkli nikan melahuak den akin melahuak dde paktia tlanis in totominzhin hasta mieke kuitihue in pashkli kuajtlan monamikia nikan kachi melahuak yi moneka cosas nikan de mero centro plaza nika canoa ompa melahua tlalia den akin kuito non kuito melahuak aveces yihue kuitue mas arbolzhin yeka yu kuai yeka nemaka yeka yu ni tlaili ni totom inzhin nin pashkli tekoko pues non nijki huejka amo san nikan cerka nijki huejka huan debe kuashkolokostihue que sasakazhin pero kualshkuejkuejtihue para con eso kisask ke cama melahuak ke pajkazhizhin seki monemakitia seki san monekikua o malahuahuak akin kuiti para melahuak este teka melahuak sen akin akin madria pues yi non tocarua kuikas. Kuiak melahuak zhopelik kuika panzhin kuika este kinhuika melahuak ni familiares ni tiojuan tiajuan ni iknihuan tikuatitihue mientra melahuak den oma chanti titinkajkuahuitihue kan zhilteka melahuak yi kichi intla tsmsl tla yu kichi moli o tla yu kichi melahuak debe chihua debe ikchihua al fuerza debe in tamal huan ni atol huan chihua ni ponche tlen kuika in ponche pues kuika in tekoshukotl kuika in caña kuika in guayabas kuika kuika melahuak se akin non tektlalilia in ponche pues in ciruela pazas den huekuei huejuei ciruela pazas kuakalazah a nika caña huelik noon zhopepelijzhin tlalilia non piloncillo yektlalilia kuakalazha nene huei nen huelik in ponche yeka melahuak yek debe chihua non aguan nipan debe pues debe kuika de kes chispita ke shoshotla ken estrella. Para kon eso melahuak hasta mieke se ajuahilzhin itoka itoka tekuirich se pipishti melahua hasta pipilistihue non yeka yuya in padrino melahuak yi kuatihue yi kuika yi mohuikatia yi kalaki pero no chihuamelahuak den mes den in tonal den 24 para yeka melahuak intla yeka yikihuetahui yeka ijkon yu tekake melahuak yi tlamaka yi tlakua para con eso yi nin melahuak den antes ijkon to buelitojua ijkon matia debe cada año tlen non teln se kikuas paro kachi melahuak bueno den ka no maman siempre mas navidad ine non maman paktia in mole melahuak chihua momolzhin chihua este ye tamal de yeyetsin tamalzhizhin san puro yetl yut mamalina melahuak se molelelua nika momolzhin huelik yi huehueliktsin. Ijkon in cost <hesitation> bre pero pos para ahan pues ako ashan ako moli ashan okse tlakual debe okse itln pero tlen ompa melahuak tlamashtijke in escuela nijki melahuak ashan ine no popokazhin por ejemplo inye deb chihuaske ni posada yela melahuak hasta yu nahuatijke tichilia aver akin kisas angela aver akin kisas maria aver akin kisas maria aver akin kisas jose este yeka yu mamanke in pipiltonzhizhin tlen yesque para ikchihuas in posada melahuak in escuela melahuak kin pia in cost <hesitation> bre akin kisas maria temaka in tamal pero nijki pues entre tenanme mo coperarua para melahuak intla temakas tamal temaka atol pues debe sek palihuia nikan plato debe tlen nono kuak chihua ni posada pues mololua melahuak in almazhizhin chukozhizhin tetanme pues okachi san puro tenan por que aveces ijkin den escuela itlan teta oues yitikiti. Yin tena debe kuikatenemis popokazhin tla participarua melahuak yu panok debe pues debe se ikpia no zhozhoma ashan no popokzhin kisas den agel pues se kinkuis melahuak ni tsotsoman huan deb e nijki sek tlalis aver ken nono kian akis maria sek palehuis para sek temakas in vaso de malhuak de unicel para sek temaka in atol por que patio huei melahuak in gasto papatozhin pues ijkon chihua melahuak melahuak cada año escuela ijkin intejuan pues debe tlalilia ni si intla melahuak bueno para intejuan bueno ine kuakualzhin in navidad yi kuakualzhin yek tlalilia melahuak in fofocozhin se kilozhizhi melahuak se zhezhekua pues kuakualzhin mota meñahuak se kualchilti yeka se yin mezkli años meses yeka melahuak mo reunirua nikan iiknihuan melahuak timotlapuia ashan motlapuia tlen kuaske kinme tlan neki de mero 24 pues tlan neki den mero año nuevo o den año viejo. Pos noon hora tedicidirua melahuak pero noshtinke melahuak yeka yi mamana tlen tlakua yes tlan ni tla neka itlan tlakuati ken chihuaske pues horale yeka melahuak pues nijki pehui se yes pues nijki como katen in almazhizhin chukozhizhin pues debe se kin pias piñata ome piñata aveces debe kin tlapana yeka piñata tlalilia dulce zhopelik galleta yeka yi tlapana kachi kachi den ashan den nin temporada navidada yeka in piñata debe yes pues como zhokozhizhin kinpaktia intlapanaske mokuikatiske melahuak yeka mo reunirua nijki kuakualzhin por que mo reunirua melahuak in tiknime inahuak ni maman si papan aver tlen kuaske nin fin de año nin mezkli melahuak kuakualzhin tlen ya mozatika pues kuakualzhin huan sek sepaki kuak se ololua.

Bueno pues in nkan melahuak ee yihualazitikan in mezkli de miekizhizhin melahuak se den te abuelos kaci antes melahuak se kualakintaia debe de huelika debe de tlamanas tlalis in altar tlali in fruta tlen kinpaktia melahuak akin in yekan yu m <hesitation> ikili tlen kinpaktiaya melahuak otekatka yultik melahuak okpaktiaya inn cocokazhin intla paktiaya in atol tlen ni comida melahuak o okoaktiaya pues debe yi non tlalia nipan mesa tlalia melahuak fruta debe tlaliske in panzhin melahak chihua este melahuak in tamalitos den de yetl kintlalia nikan cashuelazhizhin de tepalkat nochi de tepalkat nijki ikchihua in nin atol de calabaza yi ek chihua melahuak debe malahuak toske yeka kualmaktaske den mezkli de De septiembre yeka non mezkli yeka yikualtijtihue yela yi azi in dia den mikiezhizhin tonal yithualazitihue debe yeka yik tlaliske yi kua melahuak nikan len ka cost <hesitation> bre melahuak tehui de melahuak de veintiocho den tonal den veintiocho de octubre yipehui den dia de akin melahuak de accidente <hesitation> ik manilia ni mesa tlalia aver tlen nono tlen okpaktiaya in mimiekezhin onka después yeka ni veintiocho veintinueve para in trenta yu kasi tlalia ni melahuak tua amo tlaziske in piltonzhizhin non tlalia non tonal por que kasi tlen amo tlachitlakati pero mimikiezhin amo tlachin pinzhinkli debe de mike tlamanilia nikan melahuak hasta tlalia juahuilzhin mas melahuak amo kachis pero deb tlalilis ni ajuahulzhin para ipan treinta y uno yeka yi yikintlalia ni melahuak se nijkin momikilia de yikpia cinco años pipiltonzhin popokazhin yikpia seis siete Huan bueno antes mas antes kiema omimikilaya almazhizhin pues nijki kimanilia nijki tlalia ni ajuahuilzhin aver tlen nono otpaktiaya in popokazhin pipiltonzhin tlen okpaktiaya tlalia después sal loltimo mero non 1 dee noviembre yeka yi kintlamanilia in den de juehui por ejemplo akin nonke pues in akin yu mimikili ni papan akin yu mimikili ni maman laliliki ni in melahuak in tejuelitos nijki emlahuak debe se k matis tlen onpaktiaya kikuas tlen onpaktiaya konis antes melahuak se vuelito koniaya mejtli koniaya melahuak tlachicchina melahuak tlalia nipan mesa talilis cigarro tlalilis ni ninezhin huan pues bueno nikan pi in cost <hesitation> bre siempre in mole in mole debe tlalilia melahuak se huei pio melahuak aveces de de debe debe se entero melahuak se entero de pio yiktlsalilia atolzhin nijki de calabaza nin fruta nikan fruta den mezkli den nin yin plátano manzanas narangas Ojka timpo pus kuitihue melahuak kuajtlan ompa nijki melahuak tlen pachkli nikan melahuak den akin melahuak dde paktia tlanis in totominzhin hasta mieke kuitihue in pashkli kuajtlan monamikia nikan kachi melahuak yi moneka cosas nikan de mero centro plaza nika canoa ompa melahua tlalia den akin kuito non kuito melahuak aveces yihue kuitue mas arbolzhin yeka yu kuai yeka nemaka yeka yu ni tlaili ni totom inzhin nin pashkli tekoko pues non nijki huejka amo san nikan cerka nijki huejka huan debe kuashkolokostihue que sasakazhin pero kualshkuejkuejtihue para con eso kisask ke cama melahuak ke pajkazhizhin seki monemakitia seki san monekikua o malahuahuak akin kuiti para melahuak este teka melahuak sen akin akin madria pues yi non tocarua kuikas. Zhizhilini non yeka para ti mololoske para in den tlamanke in días tonal yeka yi tlalololua tlajolkate para con eso melahuak in almazhizhin melahuak in tename i t tetanme debe este tetlamakatenemi melahuak estse melahuak yeka tu mo bautizaro pia ni padrino pia ni madrina o akin mo c <hesitation> onioa yu pano nijki pia padrino madrina ni tiajuan ni tojuan ni abuelitos este alhuak yeka mismo den tlen majke ompa in altar yeka yi kololua yeka mamana de emo narangas ome huatl ome guayabas ome manzanas aver tlen no no panzhin den de hojaldra yeka yi tlalilia nipan ganasta yeka yi de tikitia ni maman shiakan shia kahuati in ganasta inahuka in no tia melahuak yeka se yi hualmaka intla se chukozhizhin se yikmaka se yi juahuilzhin se i aver tlen nonno se istrastetezhin aver tlen nono majahuil Huan tla melahuak se yihuei se yi huei yeka yi kilamaka se taza in tlamo yi se plaplatozhin aver tlen nnono yeka ti totoya yeka se yiyas yeka se kilmaka melahuak se yikilia kanka tia tu nichaltiklan no maman kiema kiema gracias tlazolkazhizhin yeka melahuak yikuepa aver tlen kilmaka aver tlen nono luego yeka se kilia no maman ahora shia kahuati kan mo madrina kan mo padrino se yiya nijki melahuak in tla ni madrina hasta okachi huei s regalo intla se chukozhizhin se huei muñeca intla se huei nika cashuela se huei cashuela aver tlen nono a¿hasta aveces ni taza ni plato yeka se yikilmaka onen melahuak antes papakiya san se jueguete o mas se i plato se cashuela aver tlen nono yeka se yinikintlakatinmi melahuak se tlamakati in moli se tlamakti tlen nono ni fruta huan pues yeka yi melahuak yeka yitlahuikahui yeka nin hora yu tlayoak kualkan okpuloto akin okpoluto melahua tati ni madrina tati ni tia Pues okual yiya ikul melahuak in okse tonal kurl nemi huan akin melahuak yu tlayeko pues yeka a pero ikin melahuak ako nichimili melahuak inin nikchihua den dos den dos non melahuak debe yahui melahuak in panteón yahue kin tatihue in mimikinnzhin non de izi yahue melahuak ijkin kisa in tototnalzhi toktlajtlayatokl las 6 las 5 de mlahuak de izi yeka yikuika melahuka tla vela tla veladora yeka tla yiyahue meelahuak akin panteón kishmati tlacha in melahuak kin kin este yikinekana in mikizhizhin kin debe pero okual hualmakuepa in ikon malguak kan kintokake ompa yi kin tla melahuak ni kin loluzhin tletlezhin den vela kil nikanon kintlahuilia kon kon kishmati tlahui tlahuilia para melahuak in mikiezhizhin yeka yiyahue kijta non tletlezhin non luz para okuel yikinkojkaske yi mokuepa non chihua deb dos pero de izi san kualkakanzhin hasta ayamo kisa in Akaya mo kisa in totonalzhin yeka melahuak yi kahuatihue yrka yi hualmokuepa melahuak in to abuelitojuan to papan tomaman yeka yu mohuelmokuepa yeka yi huitsen yeka yi hualzi pero que dia de iszizi huan pues san yi non san yinon melahuak chihua in mes de melahuak dia de mimiezhizhin.